हम्मर देशमे तमान् खेल खिल्तियाँ, दिख्तियाँ। <noise> अब्बेके समयमे चाहिँ सब्तिजेदा मनपराके दिख्ना खेल क्रिकेट है। क्रिकेट अब्बे हम्मर देशमे बहुतजेदा चलल् खेल है।